A auḡegu ura tu dubai ḡana bana iaḡo. Dubai tu tarimana ḡeveiato siti na. Gabu namona viu namona. Tarimana ḡestoriani fiksai moḡo aḡitaiani. Auḡegu tuḡamaḡi mabarana tu moḡana bana iaḡo dubai ḡana. Au baiaḡoni maki monai ḡegu bisines ta bana veia. Bisines baranata dubaiai bana veia bena monai bana tanu. Monai ḡegu bisines bana veiaḡoi, monai ḡetanuni tarimari tu auḡegu aim o ḡenevoivoiḡoi. Ḡegu motuka bisinesna ta bana veia. Monai motuka maki variḡuri- variḡuri bana voiḡoi. Monai ma bana seliriḡoi korana ḡia tu gabu baregona. Tarimata maki logo bene iaḡo moḡana. Tari tu ḡeiaḡoto. Tari gestorini nai au tu moḡana iaḡo, monai bana tanu. Monai bana tanu daudau, ba- urani taimiriḡoi bana iaḡomaḡoi asiḡina tu monai bana tanuḡoi moḡo korana ḡia tu siti baregona, ḡaniḡani maki asi bovetauni. Dagara mabarana tu moḡa set nonoḡana maḡemu moni monai botanu, asi ḡemu moni tu ḡoi tu monai asi botanuni. Au baiaḡoni tu monai tu ḡegu moni ma bana vaḡa- baregoa. Ḡegu bisines baranata bana veia. Monai bana tanu bana tanu daudau korikori. Au monana baiaḡomani tu ḡegu tu asi- sebosebo korikori nai au tu moḡana bana iaḡo tuḡamaḡiri aveini. Monai bana ḡaukara, monai dagara namori tari bana vei, bana ḡabi bena bana iaḡoma tu mainai tarima tari bana viniri monai tu ma bana ḡenoḡoi monai seim ḡaukarana ma bana veia. Monai ḡegu moni bene barego monana ma bana iaḡomaḡoi vanuḡa ḡana. Vanuḡa tarimari banama viniriḡoi ma bana ḡenoḡoi ḡegu ura dagarana bana veiaḡoi monai ḡegu bisines bana veia mu bene barego korikori korana dubai tu storina moḡo ḡeveini monai tauḡeguna bana iaḡo bana ḡitaia gabu feivana ḡetoni, sena logosi bana iaḡo nai ḡegu tuḡamaḡi mabarana tu bana iaḡo Monana bana genogi tu dagara namori tari bana vei tarimana maki gene gitagu o mai gia tu vau mogo dubai na begeno goi matu ma dori ma erakani dubai gana mogesina gurugari au gene vinigu au maki bana iagoma goitu tarima baregogu kavana ta noga bana vei goi. Gegu liba gaburi gana bana iago goi, bana tanu goi ma bana maguri goi mogeri dagara namori kavari mainai tari bana viniri, tari gesi mainai gana tanu, tari bana goriri mogana gene iago gabu gene gita dagara namori tari gene gita nao tarimari tari gene gitari monai seim tarimari mainai gegitarini monai tarima tu different kala dagarari kefiri kalari maki ilauilauri mogeri gene gitari monai au tu monai bana tanu gegu moni barana bana veia goi bana gegu seils gaukarari bana vei goi bana tanu goi mu, gegu dagara asi sebosebo bana iagoma goi tari ma tari ma bana viniri goi ma bana genogoi gegu mo bisnes ma bana veia goi monai bana tanu mu. Gegu ura taiminai mogesna taimirii ai vau bana geno goi. Ḡegu moni beilailani taimiriai vau baḡenogoinigoi. asiḡina tu ḡegu moni bisnes baveiani korana mo tu bisnes vei gabu namona moni tu <hesitation> se- seim spid ai mo boraga gabianḡoi boraga ḡoitaḡoaniḡoi, dia mainai kavana. Mai nai tu kota ma bonari daudaun monai tu sibona moḡeri tarima beḡe- iaḡomaniḡoi tu dagara mabarana ḡoi na uravinianiḡoi ḡia na tu beḡe-ḡabiriniḡoi mo asi ma beḡe- vedanaḡiniḡoi. Kara kara vedanaḡiri o davari vedanaḡiri beḡe- veiniḡoi moḡeri dagara mo tu nonoḡari bena ḡia na tu beḡe-ḡabirini ḡoina tu bovinirini monai ḡia ḡesi ma botanuni ma boiaḡomani.